Asperu que sea una que haga sensación, que te quei assina pensandu, que sea agradabli, peru que te ponga en sitación de malotía de pensaeru, porque afinal essu es pa mí l'arti, algu que te haga de pensal. Si no essu ya te digu que le poemus izil decoración, negociu o sotra cosa, peru no arti. I vo-lo digu porque veramenti pahi que seis genti que seis artistas de verdá, que si no, no vo-lo izía.